Sinnäq tsill'okõsõ karmani sisse sa saat pandaq näütüses mündiq, ku nu sul ommaq. Vai sis mõnõ võtmõkõsõ vai salahadsõ kiräkese vai. No midägiq tsillokõist, miä suurõ karmani seeh tõisi asjo siäh kaoma lännüq.